Meawash gusha tiem saran ñuewsh shix sa san nield tield partido de beisbool sat satso pelota pero tipo esponja samield ti ala nok anok rol de campeonato atso san cuatie atso tiald tiald mi cambay aikods atso san francisco del mar atso guamuchild atso santa cruz atso unión hidalgo atso san dionisio del mar arlok seis equipo ingue cada cada guesh sha parlok partido jam apajuey mas mas mas punto aguey apatar ganar anok torrueo porque aguey aguey ambu gosh montson pelot porque angue mu matajur ganar adelante guman guield en medio en medio en medio tiempo chikier lanmo lan manguier mamel latso langaye shikera sa tiempo guashey satso primera base aguey sha base y guna lok guna lok porque natacar najar tiold tiold satso niukiar tiold satco shic. Satso primera base satso tiold tiolestoc aguey era shabase mishicso nal mel nalambe nalam pelot porque shigata shigustar partido anay partido de futbool satsoo pero gumi tan mas mas o menos na na mata shigustar natso pues desatso a satso <hesitation> a asa jawuard akerriuw sha compañero at shi sakier pero show mi ti cuy shower apatey lo que mas atash shi gustar pero de de beisbol <hesitation> a tipo esponja aguey loque satso amel va varios equipos atso pero altiold tield a lan carrera atce lanmangue mul me meliut mas matajiuw participar porque la mangue mu ukerrur la la nundow siempre atokey arlot munson pelot tiald tipo esponja de en campeonato.